Binavsha rangini o'ylasam, hashamatlar va sifatli narsalar haqida taassurot paydo bo'ladi. U asosan ijodkorlikni, ruhiylikni va qirollik bilan bog'liq narsalarni paydo qiladi.